ʻAʻole au maopopo i kekahi mea e pili ana iā ʻAmelika. Ua hele wale au i Kaleponi akā he ʻewalu oʻu makana i ka hele ana i laila no laila ʻaʻole au hoʻomanaʻo inā hana lākou i kekahi mea ʻōkoʻa ma Hawaiʻi nei. Makemake au e hoʻokipa hou paha K Kaleponi i kekahi lā akā ʻaʻole maopopo au i kekahi manawa kūpono e hele ai. Makemake au e hele i Kaleponi no ka heʻenalu ana a hele paha i kekahi wahi nani e ʻike i kekahi wailele.